Naay lekk na jox na jos ma kattan, su ma amee yàpp tuuti dana yokk suma kattan, su ma amee nen, su ma amee banaana, su ma amee pom, waaw. <noise> Léegi cere bi si cosaan, cere boo ko amee nga def sa mbuum mbuum def ko gerte ba mu saf nga lekk ci ba suur, xëy lekk ba suur, xëy si ndékki ba suur dinga gis sa kattan ni muy ñëwee. Nga def sa mbaxal, def ko sa gerte ba mu saf, loolu yëpp dafay yokk kattan dafay day yokk taaraayu yaram waa. ba mu tooy xepp nga taal nga togg ko ba mu ñor comme ni mu war a ñoree cuuraay gerte bu fekkee ñoom ni mu ñoree bu ñoree day xonk, bu ñoree tiki tigi day xonk, nga yekk ko nga sukka, soo amee sa soow nga def si, soo amut sa soow nga lekk ba suur, yooyu yëpp dafay yokk dëgeraayu yaram. Mbuumi nebedaay bi de dara gënu koo baax, mbaxal dara gënu koo baax, cere noonu, waa, parce que mooy ñami cosaan waa.